Muzo, i təz nāz gbanāz bambuz gbansa samsəra piti muzo kōmna komnana muzoz komna nā ihəz, komna nā təz komna na ihaz, komna na bāmbuz, komna na gbansa komna nā samsəra, koma nā pihi muz zur, zur na muzoz, zur nā, həkə zur nā təz, zur nā naz zur na gbanaz, zur nā banbuz zur na gbansa, zur nā piti muzo zur tarei sury zur na komna zur na komna nā muzuz zur nar komna nā ihez zur nā komna nā təz zur nā komna na naz zur na komna na gbanaz zur na komna na bāmbuz. Zur nā komna na samsaara zur nā komna na petti muzo zu ittē, zu ittē na muzu, zu itte na taaz, zu ittē na na naaz, zu itte na bambuz, zu itte na gbansa zu itte na samsaara, zu itte na piti mūzu, zu itte na komna, zu itte na komna na muzo, zu itte na koman na ittez, zu itte na komna na taaz, zu ittē na komna na taaz, zu ittē na komna na naaz, zu ittē na komna na gbanaz, zu ittē na komna na bambus, zu ittē na komna na gbansa, zu ittē na komna na samsaara, zu ittē na komna na piti muzu, zu itte zu gbanaz zu gbanaro na muzo, zu gbanaro na ittē, zu gbanaro na taaz, zu gbanaro na naaz, zu gbamaro na gbanaz, zu gbanaro na bambuz, zu gbunaro na gbansa, zu gbanaro na samsaara, zu gbanaro na piti muz zu gbanaro na komna, zu gbanaro na komna na muzo.